ס'איז געווען א מענטש וואס האט זיך אויפגעוועקט איין טאג און זעט זיך ליגן און זיי ן צומער און ער האט נישט קיין אנונג ווי ער איז. און וויאזוי ער איז אנגעקומען. ער איז געווארן זייער צומישט ער קומט ארויס. און ער זעהט זיין ווייב און ער פרעגט: א גוטן, ווער זענט איר? וואס זוכט איר דא? און ס'איז געווען זייער א טראגישע מעשה.